Ngue nixa kalan nch'on toda semana ndajna tujua toxin jna costeño nchitja <noise> o t'o jna, tjigu ajo cebolla <noise> t'oye yan nchi xitu chagu jua' toxin kon aceite tathe singathe ndajna ya tate xruthexin chjan yeyan <noise> tsi caxu' uxuen yaa ndajna ndajna ujua' nexan koni xinxi <hesitation> ndajna thu papá nexin nchi thigu tjigu chuthi gathjo o <noise> chuthi rian ra ranua xruthi chuthi katse xrua thigu xinxi o to thiri thunixin thu tika xigu xun t'oxin chjanxi aceite ya ya la ndajna picadillo papas cocidas thu papas sixan yathi caxi'u chuthi ndajna ndajna chuthi gathjo.